Nau no maramarak ni kuk, wuak, kuk ari pok ani ri vap asi kari angan, using no buk kuk using no aina na no maramarak ni wuak ni ke wuak ang asukang ta kuk.